نه، زه د سهار لخوا لږ تازه شیان خورم. لکه رومي بانجان، اووکادو او ترکاري له هګیو سره. دا زما وخت هم لږ مصرفوي ځکه د سهار لخوا دومره وخت نه لرم. خو په ماښامنۍ کې معمولا پنیر خورم او یا یو ساده پخلی.